Nii tii owo honna ngong nono mukamarono kongaki heko o'ko nowo hausi kakaruk nowo ngawahnoki tii tiki tiwo rono mimo yaki o'ko nomurong, tiki mukomurong. Ong ningii momo tongumong tii hure, kurahuro aii tii hausiki uukongte uukongtiku aii tiko tii hausikiko riritumate ritumarong. Impa tiwongori uringo tii owoyii hiya noii ngongu namahenong mara o'ko hausi kakaruk koriki muukawarong. Tiwo tikonno nohupenong tiko yewo mirahu mirahunoki mukawah heko konga tangamono heko menunkorii u'kisa ong army noi urumono heko bankakori tangamono ho pekongko memory tuuki tiki tangtang ngei yong ho tiki ngawamong menu noi honna bankakori tangakono tii u'kisa ongori crisis tikiteko mononrun hiya hutohuto kaku tikiteko tarommo unnukong nawa' ongiite ringoto oitakite nawa' ho poongngoto suwakammo urukong nawa' ongite pongoto hekowo menu noi tuhahnoki ong tuu honna mopiyai tangakong Tiki twopla toitoi tutike impa tii honna' mo ong ruuworo ngoworomo manni toku nompa hokuti hetong koh riku ngoworoku hokutihetong. Impah orohmoko nawa'roki orohetong, enekeko manni ho pisi ponna tuhah hiya tiraku ong mopiyai. Ongite roto oitakite karasi maramo roki tiki tiwo ranno impa tii no mani roki mani oruhwungyono heko tii tawaiyono tangakono tii tiki konnimo toku nasirorohetong nawah aahtiiyu mungo huheraherong huheraro ai monoirihetong ai nommai masoro ngung ong u'kisang nopo munukuto ruhongung ong nong uuring erihahngung. Tiko monorummo noru tii nong toku kukah ngung nahotorumonukong nahotorumo ongi ngong naihe kutukutuhurumo mungonoru aatosu uhhuro namarong ro uwa ngoihe ngonikonoko toponanang unuyu naahotomring. Impa tiko ni'moi tanimoromo toku namah mononnong tii ho konna monoihetono tiki hoyori timah piriroyu tii owo tawaiyono tonguhnono <noise>